Kiräklambri hoit paprit jälki niimoodu, ku sääl olõ-i liiga pall'o paprit. Selle et muido kiräklambri ei saaq tüüga nakkama. Ta om väega õigõ kujogaq, selle et tuu om väega lihtsa pandaq papridele ümbre.